Mamlakatimda eng yaxshi ko'rib ko'riladigan sport turi bu futbol va veleybo'l desam adashmayman. Lekin eng mashhuri bu futbol hisoblanadi. Mamlakatimdagi insonlar ikki tarafga bo'linishgan. Bular ko'pincha real va barsa deb futbolni ishqibozlari desam adashmayman.